<noise> Amun masalah stil ni lah <noise> aku ni beisi keresahan pang sebujurnya lawan yang masalahnya style style bebaju style style beselawar besepatu kadang tu amunnya ikam handak memilih baju handak memilih selawar coba pang mengaca dulu muha kam tu cocok kada kira kira amunnya nang kaya wayahni skena, amunnya muha kam kada cocok lawan skena handak skenanya ni sapuluh juta kah di awak kam dua puluh juta di awak kah bah munnya muha kada cocok kan sama mengeramput am sama ngeramput bujur sama ngeramput ikam handak memilih gaya bebaju malihat dulu muha kam ni cocoknya kayapa awak ikam ni porsinya cocoknya pakai salawar nang kayapa awak kurus bebaju beselawar pensil kan kada rasuk nang kaya patek kalayangan bejalanan tu kada rasuk, amunnya ikam babaju ukuran awak kurus nih babaju ikam yang agak ganal sadikit kan tetutup kurus ikam tu masih baik lah dilihat, habis itu selawar pakai selawar tu nang rapi jangan pakai selawar nang kena katinggian. Kena selawarnya kepanjangan amunnya besepatu marasa dari atas ni lah keren aku ni, padahal kada amunnya dilihat urang dari jauh tu ngini gaya bepakaian wayahni orangnya tu handak meumpati misalkan di foto ni lah ada orang dasar muhanya tu bungas nang kaya febry tadi <noise> muha bungas kaya febry bepakaian handak meumpati nag kaya febry jua tuh rapi habis itu bejaket apa bejaket bomber tu handak diumpati nukar sudah ni meumpati pas dipakai ma- nang kaya jamet sekalinya kan kada rasuk amunnya awak, awak kada tinggi halus bantat handak memakai pakaian sama tapi awak orang bebeda nah salah sudah amun handak bakaca dulu lihati awakku ni cocoknya handak handak kaliatan telamak kah tekurus kah mun masalah bepakaian tu pokoknya menilai diri sorang dulu ada alangkah baiknya ikam ni bepikiran tu, oh aku ni, acak- acakan amburadul kada kawa ditata bebujur berarti ikam ni harus bepakaian nang baik beberapi bekemeja rambut di tatak ya kalo. Habis itu meul- parfum dibanyaki amunnya kam disambat urak- urakan oleh urang ya merapii diri am biar ikam kada beduit amunnya pakaian kam ni rapi nang kaya orang kantoran bah jar orang ni orang beduit padahal di kantong seribu wara amun pakaian kam ni rapi baik kayatu cara orang menilai tu dari pakaian jua kaya pakaian rapi pakaian kantoran pakaian nang kaya pns kada tahu dikira orang nih wih beduit orang ni kada tahu tu nang dasar duit tu habis kah salambar rabit kah ada kada tahu orang tu, habis itu amun ikam handak gaya ikam nih beisi kawan nang hobi apa meminjam minjam duit bah begaya am ikam tu pakai baju seadanya besendal jepit tuh amun kawa sendal jepitnya tuh nang bolong bolong sadikit baju nang ada rabitnya kah atau nang ada bakas kopinya kah tasarah ja habistu selawar handap tapi isi duit tu nah bakabat nah tu amun kam handak mairit duit tuh kayatu, kayatu fungsi style be- berpakaian ni besar sabujurnya ikam handak melamar gawian amun pakaian kam kada kada meulah orang yakin kada mau jua orang. Ikam datang ke mall beselawar biasa besendal biasa malihat muha orang kampung dari mana lagi nih jar padahal orang nang disambat bakampung nih duitnya labih hibak daripada orang nang menyambati itu, berpakaian tu mengubah pandangan bubuhannya manusia manusia yang ketiadaan nih bubuhannya tu kan bubuhan wayahini menilai manusia manusia dari pakaian dari apa nang inya ingkut bah hp hp iphone kacamata larang kameja lacoste salawar gucci nah sandal balaenciaga jar bujur tapi sekalinya wal adakah sejuta kadida wal ai nah cek aja rekeningku ni sisa seratus ribu wara jual am tu apa nang ada di awak tuh seratus ribu wara itu saking ikam handak begayanya bepakaian tu sampai kada ingat ikam tu kadang duit kadida apa kadida sese- berefek itu sebujurnya cara berpakaian amun aku pribadi ya mun aku begawi pakaianku ya. Beapik apik lah wangi amunnya di rumah ya beselawar handap belapas baju, kena munnya handak kaluar ka warung tinggal pasang salawar- salawar panjang awakku ni kan kurus kurus karing kada kawa yang ngarannya beselawar pendek dikira orang uma ngini patek kelayangan bejalan jua ngini beselawar handap bebaju lengan handap kayani kurus keliatan mun jar orang ikam ni makan banyaki belamak nyaman baju baju tu tebaik jua keliatannya aku ni makan ni hibak tu hibak sebujurnya tapi ngarannya perawakan kayani nih siapa lagi yang kawa meubahnya kecuali ikam sudah ya mungkin amun kena sudah kawin kawa lah belamak sadikit kawa memakai baju baju yang handak dipakai tu, amunnya kena ada acara ya munnya acaranya bekawinan pasti bebaju rapi bekemeja beselawar kain beselawar bahan tuh tu pasti tuh mun aku, amun di ruamh ya kaya tadi tu pang kaya biasa ai kadida yang istimewa harus beapa lawan amunnya besarung lah aku tu sebujurnya kada tapi ketuju pang besarung. Cuman mun melihat gaya orang besarung, mah santai jua lah, tapi amun yang di rumah, besarung tu kada tapi ketuju pang aku, masih menyangkut yang makan takaluar bulu tadi tu nah, tu masih manyangkut itu tu mehindari yang kayatu kayatu, masalahnya besarung ni bujur bawah ni dingin, cuman amunnya kena sudah handak guring tu rasa risih kayapa batis tu amun sudah besarung risih pokoknya batis tu mun besarung kada kawa sama sekali mun besarung pokoknya mun dirumah tu belapas baju beselawar handap sudah am kayatu ai amunnya dirumah, amunnya kaluar handak bejalanan misalkan bajalanan mendatangi kawanan ka kafe paling paling rancak tu besalawar bahan beselawar bahan habis itu baju kaos biasa jarang pang bebaju kaos aku biasanya tu amun tulak tulak ke kafe tu besweater amun kada bejaket sweater bejaket beselawar bahan besandal sudah am tulak am ngopi. Kada kawa lagi yang ngarannya handak umpat umpat handak ke kafe mewah harus stylenya mewah kada kawa betopi topi tu gin kada kada kada rasuk mun di aku betopi topi sudah kepalanya halus otak ni halus jua handak betopi tatutup kada kawa bepikir kena munnya aku bepikiran handak meumpati gaya baju wayahini kada tapi kapikiran pang oleh aku masih ya kaya jarku tadi tu pang ada keresahan kaya amun bebaju tu mending meliati awak sorang melihati awak sorang cucuk cucukannya kaya apa habis itu ikam ni amunnya handak tulak ke acara apa bebajunya kaya apa itu di pikiran akan lah jangan kam kekondangan atau ke kawinan ke haulan kah bebaju nang melawan kiblat tu jangan ada jua kawanku, kawanku ni tarawih tarawih bebaju kameja muha muha agak agak ke non musliman dikira orang kada bulik taraweh dikira orang bulik gereja tarawehnya pas banar ya kalo pas taraweh tu hari sabtu dikira orang bulik gereja padahal orang ni bulik taraweh. Tu bepakaian tu kaitu kadang tuh kawa maubah pola pikir senjata nang paling ampuh gasan menipu bebinian pakaian jua kaya jar ku tadi tuh ikam bepakaian rapi kawa dinilai urang baduit kawa dinilai ikam ni wih lakian nih rapi hidupnya kehidupannya nih tetata tuh cuman sekalinya di belakang kada tetata tu fungsinya berpakaian menipu bebinian kawa jua menipu rekan- rekan kerja kawa jua ada kasusnya bepakaian bepakaian tentara sekalinya lain tentara kawa jua bepakaian tni angkatan darat sampai handak menikahi sekalinya lain tni rami kalo tuh dikisahi orang semalam kaitu pang fungsi bepakaian tuh sebujurnya bepakaian tuh fungsinya sebagai senjata sebujurnya sebagai senjata ya balik lagi amun aku pribadi berpakaian kada tapi harus maumpati apa nang lagi rami apa nang lagi. Apa lagi cocok cocokannya di luaran luaran mending cocoki tuh gasan awak mun handak bepakaian cocoki gasan awak cocoki gasan situasinya handak ke mana mending kaitu pang amunnya handak bepakaian.